<hesitation> اصل الكون موضوع عميق ومعقد وفي اراء كثيرة لكن انا اظن <hesitation> اذا بننظر الادلة العلمية نظرية الانفجار العظيم تعتبر من اكثر النظريات قبولًا وفي جوانب فلسفية وروحية <hesitation> بان هناك قوة اعلى او خالق وراء هذا الكون هالفكرة تعطي معنى وهدف للحياة بالنهاية سواء كان من منظور علمي او روحي اصل الكون بيبقى موضوع للبحث والتأمل.